komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld segjum við frá leik Íslands og Andorra í undankeppni í fótbolta karla kynnum okkur Íslensku barnabókaverðlaunin tvö þúsund og nítján fjöllum um mann sem reyndi að hlaupa maraþon á mettíma og

af hjólreiðum í sýndarveruleika ég heiti

núll í undankeppni

karla tvö þúsund og tuttugu á Laugardalsvelli í gærkvöldi

og Andorra hafa mæst sex sinnum og hefur Andorra ekki enn tekist að skora gegn Íslandi liðin mættust síðast í mars þar sem Ísland vann tvö Tyrkland og Frakkland gerðu eitt til eitt jafntefli og liðin eru nú jöfn í efstu tveimur sætunum með nítján stig en Ísland í þriðja með fimmtán stig næsti leikur Íslands verður á móti Tyrklandi fjórtánda nóvember Snæbjörn Arngrímsson fékk Íslensku barnabókaverðlaunin tvö þúsund og nítján fyrir bók sína íslensku barnabókaverðlaunin voru stofnuð nítján hundruð áttatíu og fimm og veitt í fyrsta sinn nítján hundruð áttatíu og sex dómnefnd velur úr þeim handritum sem berast í samkeppnina í umsögn dómnefndar í ár stendur að bók Snæbjörns sé æsispennandi og skemmtilega skrifuð saga um heillandi og svolítið hræðilega ráðgátu rannsóknin á leyndardómum segir frá Guðjóni strák sem flytur með pabba sínum í lítið þorp á Íslandi þar er sem býr yfir miklum leyndardómum Guðjón og vinkona hans taka svo til við að rannsaka dularfullan trékistil sem birtist á og bréf frá manninum sem bjó í frá Kenía varð á laugardag fyrstur manna til að hlaupa maraþon á innan við tveimur klukkutímum hlauparinn knái hljóp í Vínarborg í Austurríki þar sem var búið að gera sérstaka hlaupaleið fyrir tilraunina þetta er í annað sinn sem

reynir að komast maraþon á innan við tveimur klukkustundum í fyrri tilraun sinni hljóp hann á tveimur klukkustundum og tuttugu og fimm sekúndum hann hefði þurft að vera

tæplega einni sekúndu fljótari með hvern kílómetra hlaupsins til að ná markmiði sínu maraþon er fjörutíu og tvö komma tveir kílómetrar kom í mark á einum klukkutíma fimmtíu og níu mínútum og fjörutíu sekúndum hann setti sjálfur heimsmet í maraþonhlaupi í Berlínar

þá hljóp hann á tveimur klukkustundum einni mínútu og þrjátíu og níu sekúndum og bætti fyrra heimsmet um tæplega eina fær tímann reyndar ekki skráðann sem heimsmet vegna þess hlaupið er skipulagt öðruvísi en venjuleg langhlaup

sjálfur segir að hlaupið sé sögulegt svipað og þegar menn lentu á

í fyrsta skipti stórri hjólreiðakeppni um Króatíu lauk nú

á dögunum þar sem hjólað var um allt landið hluti keppninnar var fyrir krakka þar sem þau hjóluðu í sýndarveruleika hundruð skólakrakka frá nokkrum borgum í Króatíu tóku þátt markmið keppninnar er að hvetja krakka til að hreyfa sig og vekja áhuga þeirra á útivist og hjólreiðum einhver þeirra gætu orðið hjólreiðafólk krakkar fá þess vegna einstakt tækifæri til að prófa brautina í sýndarveruleika þau hjóla á kyrrstæðum hjólum og leiðin birtist á stórum skjá með þessari tækni er hægt að kynnast því hvernig er að hjóla alla þessa leið með tilheyrandi sveigjum beygjum brekkum og holum án þess að reyna of mikið á sig hundruð risastórra í Bandaríkjunum í síðustu viku alþjóðleg fór fram í borginni og það skorti ekki fjölbreytnina í skreytingarnar þarna mátti sjá loftbelgi sem minntu á dýr eins og kisur mörgæsir og ljón og aðrir eins og hringekjur og trúðar